Pues inne nikchihua in pio pos nejki primero tlen nikchgihua nikan pio primero nik ikshkpia ishotelia nika se cordonsito se pialki se lalazoshin se lilia shkli nikpilua nipa se kuajkuazhin pues luego nijmiktia nika ni boca neka cuchillo ni camaktekis ni kimiktia nikan yeka yi niktlali in atl mintras totonia itek in tekuil nipan brasero niktlalilia atl huan luego yi ni pehui yi ni pojpua cuando yu niyeko de nijpojpu nochi ni pojpua ni pl <hesitation> as nikishtilia ni ni kishtilia ni pojpua kuali luego yi nik luego yeka cunado yu niyeko de yi no pojpu yi ni prepararua yi nik shiknik ni kototozas nikototoozas nishtilia ni cavesa nikintetlapana nikshtilia nochi ni kuitlashkol san lo que es ni mollejita nikahuia pero kachi pues nochi kinkonolia de ni ijtek ni tripa nochi kishtili nochi kitlamamoka san lo que nni cabesita San yi no nijki ni patas nijki kinpojpua nochii yi kinkonolia yeka ni kototoza por pieza aparte ni ni pierna ni muslo parte ni pechuga nochi ki kototoza nochi kinkototoza nin mezhizhin ni pecho ni azkatlapalhuan nochi nijkon kokotoza den por cachozhizhin ni pecho yi kotona yei parte yeka ni yekpaka cuando yi nii kotozo ni paka nicg yepaka nochi luego yu niktlali no olla ijtek nin brasero nika atl yi niktlali ni cebolla huan ty niktlali ni xonkal yi niktlali in ajo para con eso luego yi niktlalilia in pio cuando ye cerca yu hiksik in pio yu nikprepararo in chili nik chihuas tla nikchihuas den de d pipia nikchihuas n chili pues nikprepararua in chili de nikiseki ijtek in nin nipan komal no kokomalzhin nikiseki inn chili de pulla nikiseki nin ini ajojoli nikiseki in ajos. In cebolla in pazas in canela inne san yi non titlalilia intla nikchihuas de pipian cuando ye lahora de huiksik ye niktekilia in chili intla neki sheshelos nin in pollo keski cachos de amo nika chili kikishtia itek se nijki topersito nikikistia nipan seki in pollo sheshelua huan seki tekilia o intla niknekis tikchihua de caldo san yi nin chili de pulla igual nikierbirua in polla huan in jitomate nikuishtia igual nihuan kerbirua kuakalakatl in polla huan shitomatl ye kuakalakatl cuando yeka yinikishtia kuechua huan luego yinektekilia in pollo ijkon den caldo ikchihua.